Legioma jiàby, ia, legioma zen̈y aminakà afaka tehirizin̈y fanjava araiky iô donko e. Mbola mahavi- mahadin̈y fanjava araiky zen̈y legioma àby io alohan'izy ten̈a ny tsy mety hoan̈iny.